O ka mea mua e hana ai, no ke kainoa ana i kahi leka uila iaʻoe iho, ka mea mua pono e noʻonoʻo i kahi inoa ʻaʻole i loaʻa ma mua, no laila ke kaiona kela hele ʻoe i ka ʻolelo huna, ina loaʻa ʻoe i kela mau mea ʻelua, e hoʻuna ia i kahi mau helu i kau leka uila, alaila ke loaʻa ʻoe i kela mau helu hiki iaʻoe ke kaumi i loko a laila e wehe ana kou leka uila.